إيش أحب أكون فنان كوميدي ولا راقص مشهور؟ طبعا باختار إني أكون فنان كوميدي، لأن بطبيعتي دمي خفيف، وأحب أظحك الناس وعندي مرة فكاهة وعندي مرة نكت، لكن الراقص المشهور <hesitation> ما أحب الرقص ما أحب الحركة الكثيرة أصلا، فبحس إن الموظوع ما يليق علي.